إلا بغيت نغسل واحد المقلة لحرقت فيها الماكلة، غدي خصني نرقدها ليلة كاملة في الصبون، لما وبكربونات الصودا، ولغد ليه نحاول نحكها مزيان، إلا مخرجش منها هداك الوسخ، غدي نعود نرقدها ليلة أخرى فنفس الحاجة، ونجرب واش غدي يحيد منها من بعد